Fushemu penijeno elengkui sheket mayiko nirati patton arsha njobbina nong shinu, shuni mayiko tarang rugada nong shinu ta npatton mandi minu doi taminai minu yishi kishimo ma wekeko shikko nong shinu dan ibugo shikko dang merije dang shadu shiju kera munju arshau fushe minje mari ibani ibishi a munshi pidam a munji pida kuim elenkui minu ta shaabi ma wanna kema kparan arshau kan patton tarang watteju sheleko kan ibi.